د سپي نسلونه په مزاج او دوستۍ که سره توپير لري، فرق لري لکه د ګولډېن ريټريور په څېر نسلونه ډېر وختونه ډېر دوستانه وي. په داسې حال کې چې نور ممکن ډېر محافظه کار وي، يا - يا هم انفرادي شخصيت او ټولنيز کول يې روزنې ته ضرورت لري چې د دوی د دوستانه کولو لپاره مهم دي.